اني اتصور يعني حسب رأيي المتواضع انه الحكومة لازم تهتم بالنمو الاقتصادي اكثر من التلوث السبب انه النمو الاقتصادي راح يساعد هواي عوائل وراح تتقدم بيه البلد وراح تتوفر الوظائف فعلى هالاساس انه الفقر والبطالة شوية تقل بالبلد يعني التلوث هو مهم بس مو مثل النمو الاقتصادي ما ادري عاد